الف ، الفين ، تلاته آلاف ، اربعه آلاف ، خمسه آلاف ، سته آلاف ، سبعه آلاف ، تمانيه آلاف ، تسعه آلاف ، عشره آلاف ، حداشر الف ، اطناشر الف ، تلاطاشر الف ، اربعطاشرالف ، خمسطاشر الف ، سطاشر الف ،سبعطاشر الف ، تمنطاشر الف ، تسعطاشر الف ، عشرين الف ، واحد وعشرين الف ، اتنين وعشرين الف ، تلاته وعشرين الف ، اربعه وعشرين الف ، خمسه وعشرين الف ، سته وعشرين الف ، سبعه وعشرين الف ، تمانيه وعشرين الف ، تسعه وعشرين الف ، تلاتين الف ، واحد وتلاتينن الف